که خواړه سوځېدلي وي، نو اول دې دېګ سوړ شي. بیا دې پکې اوبه او لږ بیکینګ سوډا واچوي. دا دې يوه شپه همداسې پرېږدي، چې مواد نرم شي. سهار دې په نرمو وسایلو سره پاک کړي، تیرو شیانو نه دې کار اخلي. دا طریقه ډېره اغېزمنه ده او دېګ ته تاوان نه رسوي.